Ebe kiky ashi ni ziyi ni in ya kela ikweyi ko iyigyi iyigyi webe in oyamo ozani asse ya gyo ninishini wa kpaha la ifu kawebe kikya shi awose kaha faha oza nwashika ikweyi ko iyigyi owine ko wayo ogbishi ni iyigyi wa kpase kpo ayene tin gbayi manu ya sasa yasawa asa mani wo oza lamuni oya ko igwu kozani gi itikpi itikpi koma ni iyigyi manu wine koza gyogye amanu gye vebe ni okpawebe nwashika tukpa omanu ya sasa dawa owa sasa owo wage bye oye pin iyigyi ya wi wigye ma omo soing cosiyigyi okokame osiyigyi okokame awo gyumegaya yiye hin kye meme ami gyegya yi nawo ngmo inawo ngmo walo she nehin yole ba siyigyi ya siyigyi kokame akpha pram ifu kasa ni alago ba sa dayi ikweyi kigu gbogbo ni iyigyi yifu kase ni mnu ishi nnwashika oya fela hun mani wine ko gyogye wne ko manu ziyi pianano ebe kikyshi nye ni bi ikyashi ni la iyigyi mani. Okuma mo woje oye gyoku shogaba wo bia wa adagbe kpawo shishini ni wo nyaku mani anu nyaku man lalo anu wogbayayi ma o o ogyogye hn piyinu oshu iyigyi wifu ko kebe ko ki kyashi ni ikyeni mani oga ashi komo ime oyawa anu ya mo oya yinu yu gutagye okpagye ogutagye okpagye onye oya ga bioya ga tiriri amo wa kukye ya yiyi kwebye ya ga ga so mani oni ifu ko asa ni asa dahani iyigyi yifu ko kolam ni ziyi neneshi nii ifu ku lam ni ase mo bio ogbo gyogye nwashika loni pin aba yogu kamo iknabo ikinabo ogebye ni aba mo kinabo fonu kiketu oshu nye oshunye mani wo oji agbimu ko kamo agbafo kpashe oye kweyi abo ko tota ya lono ishinye amo yingye abo hun yo fu kina oya yifu omepa ko koman ni ki yifu ko zani alago gyo mo owebe kikyashi ni ziyi ni amu wigbano la iyigyi wozani gbikpo yayawu agya woza niyafofuni wine ko ka kya epa ikinabo naha ma mo mani egbe oye oyifu kozani. Ma manu gbo ogyogye dede ikweyi kini ifu kasa ma aba pio ogebye oye aba kose yingye ananoho irin ba togbogba ag oyoza hagye aba gyozani yayi nga nilo aga agyo lamu ni yayi nga ni lo awa ma kamo ok to oweni aba ygaseni ya yozaman ni ana ya awa hada koje aba yogu kamo oza kobabo oza ko babo man agri yi hotute keho tute keho man anu wa tiriri itikpi kini owani owei awa yoku gye kamo aseni ya yozamani ni ahada koza ko babo mani owa obyabo hun wa bo abo bo ozikpo mo alo ikpo hagye oza ogwo kkunu irin kokela obio kunu ga okunu hagye mani nye. Yifu ko kebe kikyashi ni ma ziyi ni oma oya pia agya oya pyi iyigyi a pyo ikinaba ogbayayi kase ni in ya ma mo in ya tikuha ikweyi kozani ng gye gemi ko awo ebe kikyashi ni mawa gbo ogege mawa gbo ogyogye mawa wine koza gyogye ni oma gbayayi koza ni in yaka ikweyi kebe ko ko iyigyi ni oma iyigyi mani bio ni in kani owebe ki kyashi ni ebe ni ase ya gyo ni wa akpaha hun man la afebye alago ba kela kamo o iyigyi o iyigyi gya lo oweni iyigyi gyaloni wa akpaha ni oweni agyi iyigyi ni oma gbayayi kebe ni ng ya gege yaka gemi ebe ka kyashi ni mawa gbowaye ni oma iyigyi ebeni.